Yó ndíxu pó 'ä̀t'ä yó juë̌zhi ngéje kjǚmü k'o chù'u estambre k'o kjáji k'o yó mândres'i ñé yó juë̌zhi

Nuts'k'ó ró kjâ'a mbéjchjún'ü k'a nú tǐ'i ní sím'i k'a chjū́'ū mízhokjími b'ézhi k'a b'ǚb'ü à Bṓndo má rí pá'a k'a tándä̂jnä téxe yó dómingo téxe nú kjǚ'a, hasta má gá sä̌t'ä nú kjë̀'ë má dyà rá nguârü nú mbáxua, yá í kjuârü ndá nú b'ë́pji nú mbéjchjún'ü